Non man mun naa wax déedéet, munoo dund without technology. Technology mooy comme mun naa wax mobile, munoo dund te ñà- nga ñàkk mobile, nga ñàkk tele loolu moom mun naa wax déedéet, parce que soo ñàkkee loolu doo mun a xam lan moo xew si dëkk bi. Waa soo amee tele, lépp lu mun ti xew soo taalee tele bi, tele bi na la wanal. Téléphone lu mun ti xew suñ la buggee call dañ lay call, lii ak lii moo war a xew si dëkk bi, loolu lépp njëriñu, njëriñu technology la. Nit munut a dund mu ñàkk loolu.